Jaanuarih nakkas vahtsõnõ aastak. Ja tuu sääne aastaga algus om ütest külest sääne rahulik ja tõõsõst külest ootust täüs. Ja jaanuar om ka talvõkuu. Sis tahassiq, et lummõ sadanuq ja olnuq sääne illos valgõ aig ka, lumõvalgõ aig.